Wila kotaq re' re' taqee' kotaq cosa wula pan q'ajas re' re' niroqsaam a ambiente reh janaj y más ransiil niriye'em janaj porque uche' tah qa' rik'amanka taqee' je' ch'ahkoon cha cosas reh la wula ak' ro'na.